Okei itar hamansa tru <hesitation> ats tapa teka guaku i han ekto wona ats makum i tar akua a chief meri hmansa tan tra makum teka guaku i gloglo, na ats makum ats tapi tar akue masi tran tuine naga a rebna tar nigantoari. a pemili tar e nigantoana akue mas tran tuine niga pemili tar na na komuniti na pinapsa tar e kto hanigari. Akue kamenga makum tar ko <hesitation> hatots intuiniaku rebna aku komno hal hala sei blantuina tor bte tsine naga teka nas megakua position aku ko ranga bte ranga nigi bte bte hala tunen naga u maska tra rebna bte kuira mana na ken tukui emua, kue mas skel senaga a tukui teka guaku bte tra hanige naga rebna bte ranga haniga mregen ahate nigna naha temne nigna. Itar i tra makum teka guaku ats makumun tatapa tar ekto wona akue mas lulu hatole nigi a mamana pota a komuniti. a pemili. a pinapsa tar komas lu hanigan toa regen na masli tar a hunkatun tar Komas ranga hanigantoa nigi taren rangine nigi bakte hatotsin enigi aka niga mas hatots egakua rebna. A kum kumnu hat hatamuni ta toa ta ken ka komas ranga hanigantoa nigi taren hatostin enagamanka a man niga. Hatna tela guaku te ranga mera rebna kuko lawu tru hagum ime akue lanigi tru hagum akue tkopsi gme akume mas hati puts regen a hate hagumin erme. kaniga ka womi akue mas hati haniga regen bte parro hanigantuin nenigi aman kate rangi neri. A kuko mno <hesitation> sota kua solo bakte tsinenigi aku banie bos nsi nigi aku ko takei sil tunla <hesitation> aha kue bos nigi kuko nalui tatsi <hesitation> hiyise atsi a toya bakte lagme mua. a kuko kui a tukui tra makum teka guaku. Aku komno naha aku ko kui. aku komno tapantoa. aku komno soho soho, akua bakur ka kalta a matar ka kalta has bakute trenaga kate nigana, ahate yomina akuko hihatots aku ko lu hatolo akatun a niga, lu hatolo a kawu aniga naka omi akue mas ranga mregen mne lalawu tin. Ekamna ka omi mne lalawu tin e kamnu ngto akue mas hati paroron tuinenigi a rebna i tar amanka wureke traha aku yesa tanen na ti hatesmia rebna ku. ale na lbe mnats makum tra rebn tamulu tin emua ta tanta tar hamansa akue mas hatakui nigi. na i tar tra pemili tar. trats hunkatun tar <hesitation> aku ko mas ka bte rangantoa naga mas korek intui snenga a rebna te gmo rera masla te gmo rera u kukubei. u hitots. u hitul akue mas korek intui mas kto hanigantuin regen. ko mas rangantoa tuanigi taren bte ranga haniga nigi nakua kto hanige ma a han tagaga. aku mne ngile naga katun te kotna btena lana btena hitul mna tanta bena tamta yen te kanokuna tsi ale na banko hominum. emua. kue mas hihatotsi taninaga manka rke ba rebna rke te banko hanigantuin erua manki hanahan. Hen ate kto- kto mnera kannan. komas hatots hanigantuinenigi a rebna te kute rmi murru kue mas hati regen kto haniga a pinapsa. kto haniga emu wanwan katun lu i hana pemili tamulu. hatots haniga masla tamulu Ime kemar kawen ime kemar hatsiatsi wen tra mar kotni mansa. Hatakei a katun katun a tsunono alua kawu mne la lamlam le ba kawu te tapana na tamta te tapan. Alua kawu hatakei a tamta tsunono balte lanum bte lasil enma hatna ktenmulu. Itar akue hihatots intoa nigi kumne slople nigi a rebna tar kue hatots intua regen a mana ken ka. na te lanama katun. elanmi lamna mekana. tukui tar. akue mas tra silenigi katina kona hatuku hani gegen. Kue soten naga kanna kona hatuku enaga katun tru kate gomeri tsuhana. Aha tanti tar e sotenmamana tan kanna. alu me tap num bte hihan hamansa num tra katun te lsail enma me rangni tar. Akue ranga menigi. akue trapsa nigi te kawon nuguku tra hani tar. a rebne lala silermuku akue mas nigan toa sinigi. aku mne antuei tor tsuge nigi ta toa ta katun te laruma rebni tar tra han itar ko mas hamamas nigi taren. hale ngu gol i taren. akue hatuku hanigan tuine naga rebna. Muata katun ko tor yomi ku mamna ken katun te lanma laruma tru ni niga nigantoa Itar te kame guaku ats slo slo tekani hana pemili tar na tra han tar. na trats butul katun tar te gomera pinaposa